Ny vokatsoagny reefa mihignana sakafo manta de amign'iny izy mbola ao tsara le vitamine aminanjy fa rehefa <hesitation> rehefa sa- rehefa avy rehefa vokadrasigny ndraiky izy de satria izy aôtra zao sy sy masaka de misy mikrôba m- ôhatra hoe misy virusvirus ndraha mipetraka aminazy de makarary kibo mampa- mampadonto saina.